أكيد إذا كان بامكاني السفر إلى الفضاء أكيد راح أقبل، الفضاء مثير وينطيني فرصة أشوف الأرض من منظور مختلف، تخيل إنك تطل على الكوكب من بعيد تشوف البحار أو الجبال كأنها لوحة فنية بالإضافة إلى ذلك الفضاء مليان أسرار ومغامرات، فضولي يخليني أحب أستكشف هذا المجهول.